צו זיכער מאכן אז דיין דייעטע וואס די עסט איז געזונט, און גוט, זאל מען, זיכער מאכן אז מ'עסט מער געוויקסן, וואס זענען די פרוכט, און די גרינצייג, וואס מ'עסט האט מען געפלאנצט. עסן ווי ווייניגער מיסט, עסן וואס איז נישט געזונט <hesitation> עסן ווי ווייניגער עסן וואס איז געפעקידזשט.